Ah Dauphin ndraiky matetika hitako aminy tele reny, fa avy hitako maso koa izy mi raha io fa, io filao io ndraiky tia olo fahitako azy io tia olo, hitanao izy io koa fa misy olo dobo reny, de même izy mbola tsy ary hitako ndraiky cas zany! fa misy fotoany izy manavotra olo, misy fotoana ampiakariny ambony olo io de olo tsy mahay milomano reny de avotany, izy koa fa mahita olo izy mm tsy karaha Requin tonga de kakeriny anao raha vao hitany fa izy mitakosikosina <hesitation> amin'olo izy zany, tia olo filao.